Lafa hamoron-kira zao da mila safidia soa heke ny zava-maneno sy ny melodia tsotsostra, andramana miaraka amin'izay ny akora sy ny feo da ampiesay ny rindram-baiko sy ny famorona mba hanangona sy hanatsara ny raha anaty eritseritsy tegna ao.